Egä kõrd, ku tä huulidsa pääl jalotas, kaesõq kõik tedä imeligult. Timä arbuusikoorõst müts, sibulakoorõst rõivaq – seo ei olõq harilik asi, aga timä tiid, et süüdäväq rõivaq ommaq järgmäne moodu tipp.